ସମଜଲା କୀ ଜୈମିତୀ ପିଲା ମାନେ ଅଭଧ୍ରଭଲୀ ହୋଲେ ନହୀଂ ସୀ, ଵିଶ୍ଵ ବେଦରା ଜୀଵା ପାଈଂ ବହୁତ ଜରୂରୀ। ବହୁତ ଆପସେପା ଏବାଂ ଦେଶ୍ଵ ଅନୁସେ ଆଗଂପ ଵିଶ୍ଵତା ପାଈଂ କିଛୀ ତା ପଡୀ ଵା ଦରକାର, ଵିଶ୍ଵ ବେଦରା ପାଈଂ ନିହାଂତ ଜୀଵା ଦରକା ଦାପଲେର ଗାମେ କିଛୀ। ଇନ୍ହୋ ଇଶେ ସାଟେ ବେଦର ଅନୁସେ ଆମେ କୋଟୀ ଚାକେଡୀ କରୀ ବାଈ, କିନାଲେ କୋଟୀ ଜାବ କରୀ ବାଈ, ଦାପଲେର ଗାମେ ଫ୍ଯାମିଲୀ ପୂର୍ଶୀ ବାରୀ ବାଈ।